Gn'agnarany zay hoe masiny fitotoa sakafo, da gny masiny fitotoa sakafo zany da natao hitotoa sakafo. Ampidirin'agnatiny ao sakafo regny da tetitetehy igny tetitetehy igny da avoakiny bokao da igny igny gn'asany.